täällä Sopperossa sitten jatkamme Maria Kurkkion kanssa joka on täällä Ylä-Sopperossa syntynyt tuhat kahdeksansataayhdeksänkymmentäviisi kahdeskymmenesseitsemäs päivä kahdeksatta kuuta ja ikänsä täällä asunut
ja jatkamme tähän patterikoneeseen kun täältä meni sähkö välillä pois
joo jos me nyt niistä jos te nyt niistä vanhoista vanhan ajan töistä muistelisitte meille
no kyllä minä niistä muistelemme me emme - minä nyt en tiedä niistä nyt erityisesti muistella mutta niin kun ihmiset on silloin kehränneet ja kartanneet ja vanttuut tehneet ja sitten ne kehrättiin itse käskettiin kankaanloimia tehtiin niitä ja kehrättiin ne sitten ja otettiin Köngäsestä tuli noita loimia käskettiin pumpuliloimia ja sieltä kudottiin sitten miehille vaatteet ja sitten tuli naisille punaista sinistä ja valkeaa ja ne kudottiin niistä sitten semmoisia kirjavia ristiraitaisia hameita ja ja niin koreita kudottiin tröijyjä ja ja alushameita sitten ja ne oli niin kirjavat alushameetkin oltiin pantiin tehtiin alushameita kudottiin ne vaimot sitten ne vanhemman ihmisen vaimot ja pantiin leikattiin viintoon - helman niistä ja tehtiin neulottiin niistä alushameita ja olivat niin koreat sitten ja käskettiin tuoksi Juunaan Festiksi se oli tuolta Vivungista lähtöisin ja se oli semmoinen että se oli aamuaikaan aina noin alushame päällä aamutöissä ja se sanottiin että - ei ole vielä Festi kerinnyt aamutöistä sillä on kuiten alushame päällä sillä on se kirjava hame päällä sanottiin aina se asui tuolla käskettiin Junkin Filuksen piiaksi sen ja se asui yksin käskettiin Rampasaajioksi vielä sitä ja siinä oli toinen piika sitten joka oli lehmänhoitaja ja niillä oli toistakymmentä lehmää no se kun se oli kerinnyt navetasta Festi oli kartannut valmiiksi ja - sitten tuo alkoi kehräämään emäntä oli paksu ja se oli Vivungista lähtöisin ja se alkoi sitten hän pani väävit päälle ja sitten ja niin tehtiin ne vaimot kartattiin ja kehrättiin ja hän pani väävit päälle ja hän alkoi - vääviä paiskaamaan niin kauan aikaa kuin se navetta silloin käytiin kolme kertaa navetassa lehmiä hoitamassa se käskettiin se oli piika-Maijaksi käskettiin sitä kun sitten se se oli kehrännyt sen ajan sitten sen välin no se alkoi Festi taas karttaamaan ja niin touhussa oltiin niin että minä olin vielä nuori minä kävin siellä silloin minä en ollut vielä työntekijä mutta minun äidin kanssa kävimme siellä ja ne oltiin niin touhussa kaikki ja Filus-vainaja oli heidän isäntänsä niin se oli hänen töissään siellä ulkona talven aikana se niitä porokaarteita otti ja paransi niitä ja ja kun kevät tuli niin se viikatteita ne tuli semmoinen joka viikatteita kallitsi sillä oli paja se kallitsi viikatteita ne pidettiin olla kaikki valmiit siinä talossa ja emäntä oli kutonut keväällä kevätaikana kutoi kaikki vaatteet valmiiksi ensistä ja sitten tuli kesällä heinänteon aika niin ne alettiin heinään piika oli Festi semmoinen oli niin että se otti ja kolme jauhosäkkiä kolmesataa kiloa se leipoi keväällä leipiä ja oli iso pirtti kauhean iso pirtti silloin mutta se on palanut se pirtti nyt se ei ole enää jäljellä ja se leipoi kolmesataa kiloa leipiä ja niin ohukaiset ja teki reiän niihin keskelle ja pirtin orteen pani sitten orret oltiin siihen se pani kuivamaan sitten ne keväällä niin että siksi kun kesä tulee ei se ole vielä talvi - talviaika vielä tuossa Marianpäivän jälkipuolella kun hän leipoi ne aina joo ja hänen työ oli se sitten ja piika-Maija otti ja teki se hän teki navettatöitä keritsi lampaat siellä ja hän keritsi lampaita kolmattakymmentä lammasta oli niillä aina heillä se oli kaikkein isoin hommatalo jossa oli kaksi piikaa aina joo se hän teki tuli sieltä ja tuli sisälle iso kahvipannu oli takassa ja ja sanoi niin että onkos tuossa kahvi lämmin nyt Festi sanoo kyllä siinä on lämmintä Kreeta-Juhanna kutoo vääviä eikös Maija ota - leipää en minä minä olen aamulla syönyt poron koparoita minä olen tuossa kalunnut en minä nyt niitä - minä en nyt niitä halua niitä ja se - Festi sanoo sitten niin että no kerkiä nyt siitä pesän edestä pois niin että minä pidän hiilet vetää minä pidän alkaa leipiä paistamaan no kyllä minä kerkiän minä vetäisen piipun vielä tässä sanoo niin minä vetäisen piipun vielä tässä toinen sanoo että no vetäise sinä sen piipun kanssa aina otat sen piipun kanssa sinä aina ne ei muut polttaneet piippua kun se piika-Maija tyhjän tulee sitten tulee tämä tämän vaimon tämän Hilman joka tuossa oli minun talossa nyt tuossa tulee sen äiti ja sanoo tulee Anna-Priita siihen ja sanoo että oi tuota Festi-riepua joka leipoo noita leipiä kaiket ajat ja pirtti on kuuma kuin pätsi no niin minä häädyn tehdä kesäruokaa minä häädyn tehdä kyllä Anna-Priita saa leivän matkaan kun minä kerkiän paistaa Anna-Priita - kiitoksia piikani Jumala siunatkoon sinua kyllä niin se leipä on hyvä mitäs tuo sanoo Kreeta-Juhanna-vainaja sitten niin että no Festi meillä on piimää pytty täynnä tuolla se iso iso saavi piimää pane leiliin Anna-Priitalle piimä pane leiliin ja Festi antaa leivän toinen sanoo niin että en minä jouda nyt alkaa sitä piimää panemaan minä olen -- leipiä paistamassa en minä jouda alkaa nyt sitä panna no hyvänen aika - kyllä minä panen itse Anna-Priita-rievule - piimää leiliin se oli leilit silloin semmoinen korkea ja ottinki semmoinen niin kuin suu siinä oli sitten semmoinen korkea oli pani leiliin piimää itse kävi - panemassa ja iso porstua oli niillä sitten ja hän sanoo Anna-Priitalle kun tulee Kreeta-Juhanna-vainaja että minä olen Anna-Priitta pannut sinulle leiliin piimää siellä se on ovensuussa siinä kaapin vieressä voi rakas ihminen voi kiitoksia Jumala siunatkoon kyllä teidän karjaa ja kaikkia joo toinen -- hyvä se on kun siunaat minun karjan toinen sanoo niin että joo ainakin anna minä lähden nyt kotia niin että lapset tulevat minulla on kodassa lapset siellä niillä oli kodassa kota turpeesta kota joo se asuivat näiden äiti asui kodassa asuttiin semmoinen turpeesta tehty kota Aapraami on mennyt tuonne fritiläisille puita - sinne niiden puita kaatamaan eikä tiesi koska se tulee hänestä ole tietoa Aapramista koska se tulee minä lähden nyt kotia minulla on kodassa siellä valkeakin no se lähti sitten tuo sanoo sitten Festi että kyllä passasi Anna-Priitakin parhaalla ajalla kun tiesi että minä olen leiponut että saa leivän no älä nyt Festi sanoo sitten tuo Kreeta-Juhanna-vainaja että älä nyt Anna-Priita-rievun anna nyt Anna-Priitalle niin anna kyllä se on hyvä kun on tullut leivän paistoaikana Maija sanoo että hm kylläpä se nyt on aina sen maitolitrankin kanssa hakemassa sitä maitolitraa sanoo Festi-vainaja sanoo vainajat ovat kaikki älkää nyt manatko siltä sanoo Kreeta-Juhana-vainaja että älkää nyt manatko siltä no ne ei puhuneet enää ne piiat mitään Anna-Priita meni kotiansa sen leilinsä kanssa taas tulee tietenkin illalla tähän viivyttämään kyllä se käy vielä Anna-Priita illalla tässä jaa minä istun tuohon Festi sanoo minä istun tuohon takkapieleen minä vain en laske Anna-Priitaa tähän istumaan tuo sanoo niin että no kyllä se istuu tuonne Kallen sängyn päälle niillä oli renki käskettiin Kalleksi se oli ovensuussa se sänky niin että kyllä se istuu tuonne Kallen ovensuuhun toinen sanoo niin että no kyllä meillä nyt tuoleja on Maija sanoo kyllä meillä nyt tuoleja on kyllä sen tarvitse Kallen oven sänkyyn sängyn päälle istua no kyllä minä ole niin kyllääntynyt sille Anna-Priitalle niin että kaiket ajat kulkee ja siellä saarnaa niitä hänen saarnaamisiaan no Anna-Priita tuo sanoo Kreeta-Juhanna-vainaja että anna nyt - Anna-Priitta-rievun saarnata että kyllä se on vaikka se nyt kristillisyyttäkin saarnaa anna no kyllä se nyt Anna-Priittakaan tarvitse niin paljon saarnata ei se ole hänenkään kristillisyys niin toinen sanoo niin että älkää haulatko Lestadiuksen postilla Anna-Priita lukee kaiket ajat sillä oli pikku semmoinen kota ja sitten ne tehtiin huoneen pikku huoneen sille rakennettiin tietenkin rakensi avustettiin sille kyllä Anna-Priitasta tulee niin hyvä nyt kun se pääsee tupaansa niin että ei se kuljekaan enää mutta tuossa kodassa haluaa tietenkin siinä ei ole kuin yksi lasi tyhjän ja sanoo Maijan - ei siinä ole kuin yksi lasi tyhjän niin kyllä se haluaa tietenkin kulkea täällä valoisammassa joo se sanoo niin että no joo tietenkin kun nyt kun se saa tuon tuvan niin ei Anna-Priita enää kulje niin usein joo no se lähti sitten ja sanoi antaa nyt mennä Anna-Priita Anna-Priita meni kotiansa ja meni tänne Pojantaloon sitten tuonne Isonpojantaloon ja meni sinne niin että minä olen saanut piimää ja ja leivänkin mutta en minä tiedä onko ne nyt te olette aina niin tuiskea minulle vaikka minä olen menneenä kesänäkin teille lehmiä ottanut ja lypsänyt sanoo se Feetrika-vainaja sitten sitten se on vainaja sekin niin että no kyllä minä olen maitolitran sinulle antanut aina kun olet käynyt lypsämässä johan minäkin se olen minäkin se otin karttasinkin sinulle menneenä jouluna jouluksi karttasin ainakin noita niitä sinun kuteita sinun kuteita niitä sinun niitä sinun patjanpäälliskuteita älä houraa sinä et ole patjanpäälliskuteita - kartannutkaan koskas sinä olet niitä kartannut toinen sanoo niin että no älä houraa siinä minä olen ainakin ne ei ne ole kuin puolivillaisen - kuteet ne on joita olet kartannut kun minä puolivillaista kudoin jaa no en minä muista sanoo niin että älkää antakaa anteeksi nyt minulle taas lähtee sieltä sitten ja sanoo ei kyllä minä nyt häädyn lähteä kotia lapset ovat siellä no kyllä sinä vain nyt saat mennäkin ja sanoo sitten näin niin että nyt on perjantai huomenna minä pidän minäkin pidän pestä se oli semmoinen Lapista - minä huomenna minäkin pidän pestä tupani nyt pyhänä on rukoukset joo se sanoo niin että no rukouksiin ainakin no rukouksiin minä - tulen aina joka pyhä en minä no kuinkas sinä tarkenet sieltä Rantasaajiosta tulla tuonne Frikin taloon asti no kyllä minä tarkenen villahuivi minulla on ja vanttuut kädessä Aaprami sanoo se Feetrika-vainaja että Aaprami se kyllä ei taida kulkea koskaan rukouksissa vieläpä se Aapraamikin se nyt ei käy koskaan ainakaan ainakin tulee Fritin talosta ja alkaa niitä jalkakonttureita keittämään niitä kontteja ei koskaan käy ainakaan no kyllä se sinullekin antaa niitä kontteja no minäkös niitä minäkös niitä konteista en minä perusta konteista itse se särkee niitä kontteja poron kontteja kun siellä on nyt nylkenyt niitä minäkös niistä perustan joo mutta sinä pitää sitten -- mieliksi syödä sille no kun minä en tahdo niitä en minä tykkää niistä no minä menen rukouksiin huomenna niin Anna-Priita saarnaa siellä Koulu-lisko pitää ja Natta pitävät rukouksia siellä se tulee sitten niin ja saarnaa siellä niin joku niistä sanoo - sitten Anna-Priitalle niin että että Anna-Priitta oletkohan sinä niin kristitty niin kuin sinä tunnet no en tiedä Jumalan lapseksi kuiten uskon itseni nyt niin että minä olen Jumalan lapsi no niin se siinä saarnaavat silloin pidettiin aina rukouksia joka pyhä se oli ennen maailmassa semmoinen ja talvella tultiin sitten - kokouksia joita me sanoimme isoksiseuraksi no se tuli sitten kokouksen aika tuli Marianpäivän aikana se tuli Marianpäivän aikana justiin se kokous no sitten se ottaa ja tulevat kokousten ajat ja se on viikon sitten täällä se on Marianpäivä on Koskaman Olli on saarnamies Raution Junnu Norjasta ja Nikkarin Tuomas ja mikä se olikaan vielä yksi no Palo-Lassi se oli se oli Ullatista se Palo-Lassi ja se sitten ne on viikon saarnamiehet - no silloin on tietenkin ne vanhat ihmiset niin ovat liikutuksissa siellä ja Anna-Priita anoo siellä anteeksi ja sitten se joku niin kuin vähäsen lastaa tuota Anna-Priitaa sitten niin se se sanoo Koskaman Olli näin oli iso piippu oli sillä Koskaman Ollilla vielä pitkä varsipiippu ja pani sen ja sytytti lähti pöydän takaa ja sytytti ja piirsi antakaa Anna-Priitan taajoa kyllä se taivaaseen taajoo yksikään ei puhunut mitään Anna-Priita on oikeassa no ei yksikään puhunut mitään tietenkään Anna-Priita on oikealla hänen saa että hänen anteeksi kaikilta ja - ja pidettiin että ei Anna-Priita ole kristitty mutta --- meni vielä toisen kerran se sanoi tuo Koskamon Onni että antakaa taajoa Anna-Priitan se kyllä se taivaaseen taajoo ja antakaa Anna-Priitalle hänen heikkoutensa anteeksi sanoo niin niin ei ne puhuneet mitään niin ne annettiin Anna-Priitan taajoa ja ja niin se oli sitten se tuli vanhaksi hänkin ja ja niin se kristittynä kuoli no sitten ne on ne - vanhat saarnamiehet ovat kaikki sitten kuolleet ja loppuneet siitä on jo kymmeniä vuosia aikaa alettiin ne uudet saarnamiehet sitten kulkemaan niitä niiden poikia ja niin edespäin mutta se oli se Koskaman Olli se oli kauhea saarnaamaan se oli iso herätyskin täällä ja se oli hyvä saarnaamaan ja paljon sai ihmisiä liikkumaan no sitten otti ja se nuori kanssa sitten ne oli paljon tuli kristityksi ja sitten se tuli niin pitkälle niin että no se se alkoi sitten hajoamaan tämä kristillisyys no se tuli kahteen osaan tuli se länsiusko sitten joo ja niin tuli tästä lestadiouskostakin tuli siitäkin kaksi uskoa sekin hajosi kahteen osaan se tuli siitä sanotaan että se on toinen alausko ja toinen yläusko mutta niitä on vielä paljon jota on tässä vanhassa lestadiouskossa niitä on niitä on paljon sekä ympäri maailman ja ja niin tuli tuo helluntaiuskokin joka on suuressa voimassa tuolla Amerikassa se on suuressa voimassa ja niin on täällä - täällä Kiirunassa on kanssa samaan lajiin että se on suuressa voimassa ja kaikki ympäri maan ne kulkevat mutta tätä Lestadiuksen pohjaa on täällä yliperällä enempi kun missään muualla siellä ei ole niitä sanottuja muita uskoja paljon no on niitä helluntaiuskoa vähäsen jotakin mutta ei ole niin paljon mutta niin kuin täällä alapuolella mutta kun sanotaan tätä jota me sanomme länsilaiseksi niin niitä ei ole täällä ylipuolella yhtään niin kuin tästä saa kyllä sanoa niin että tästä kylästä ylös tuonne Kaaresuvantoon ja Kuttaseen ja Muonioon ne on aivan mutta tuossa Vittangissakin on sitä länsiuskoa paljon jota me sanomme länsiuskoksi
mitä siinä on erokkia siinä
no ne on ne on kuiten siinä erokkia sen verran että niillä on eri eri eri usko että ne on ne on tästä kauheat ihmisiä niin kuin entisen länsiuskot ne oltiin semmoisen että kaikki ihmisen vaatteet haukuttiin kaikki puhtaaksi ihmisen jos on lipsi kaulassa ne pitävät sen syntinä ne on länsilaiset semmoiset mutta niin kuin nämä lestadiolaiset vain vaikka ne vanhat saarnaajat ne ei pidä niin lipsiä kaulassa mutta niin kuin nuoremmat on niin ne pitävät lipsiä ja sitten jos on mustat kengät jalassa niin niin se nuo länsilaiset pitävät siitä kauheaa se on synti sekin niitä on semmoisia noita vanhoja - länsilaisia mutta niin kuin näitä nuorempia nyt ne kyllä on alkaneet pitämään niitä mustia kenkiä ja ja semmoista niin että on niin kuin tämän ajan muotia vähäsen mutta niin kuin lestadiolaisilla on niin kuin vaimoillakin niillä pitää olla vyölinä edessä ne uskovat vyölinänsä kanssa se pitää vyölinä olla seuroissa edessä mutta täällä nyt ei tietenkään pidetä niin kuin tästä eteenkäsin ne nyt ei vaatteilla usko ne uskovat omalla sielullaan ne on semmoiset niin kuin tästä kylästä tuonne ylöskäsin mutta niin kuin Vittangissa siellä on taas siellä on isossa voimassa se länsiusko paljon ja se on niin kuin kahdessa osassa sekin usko se on - se on se on kummasti minä en tiedä onko - onko Suomessa niin onko se Suomessa sitä niin monenuskolaista niin kuin täällä mutta täällä on vielä tämä vanha pohja se vanha Lestadiuksen pohja
muistatteko onko vanhat sitä Lestadiuksen aikaa muistelleet
no kyllä ne on niitä vanhaa muistelleet mutta ne on kuolleet tietenkin ne jotka on muistelleet jo joka sanottiin Pikkeläksi-Riikaksi joka oli heti sadan vuoden vanha joka on ollut sen - aikakautta hän ja vissiin on nähnytkin sen Lestadiuksen hän mutta minäkään en ole nähnyt kuin kuvassa Lestadiuksen aivan seurahuoneissa minä en ole nähnyt muuta minä en ole niin sitä nähnyt koskaan mutta kyllä ne on Lestadiuksen aikaan nähneet ja - tietenkin ne vanhat ihmiset jotka on kuolleet ennen kuin Lestadius-vainaja on ollut Kaaresuvanossa ison herätyksen tehnyt mutta minä en tiedä onko sitä kaikki nähneet se on niin vanhaa aikaa se tietenkin
koska täällä aina niitä isoja seuroja pidetään
no täällä entiseen aikaan pidettiin aina Marianpäivän aikana mutta nyt tähän aikaan se pidetään uutenavuotena se on uutenavuotena se tulee ensistä tähän kylään ja ja sitten se menee Lannanvaaraan joo ja se on niin kuin viikon verran mutta se on niin kauheasti ne on niin loppuneet niin että sitä ei ole enää niin kuin entiseen aikaan se meni täältä Lannanvaaraan kun oli - ennen maailmassa kun Lymperi-vainaja eli se vanha iso saarnamies se oli sekin joka kulki Ruotsin ympäri Norjaa kaikkia se oli Taalasta lähtöisin ja se piti seuroja - Ruotsissa ja Norjassa ja kulki ja se oli siihen aikaa mutta siitäkin on monta kymmentä vuotta aikaa kun sekin on kuollut mutta minä vain muistan Lymperi-vainajan ja olen hänenkin sielossa ollut ja silloin oli kauhea kansa paljon kansaa ei ole tähän aikaan niin paljon mutta silloin ei ollut kirkkoja vielä niin kuin näissä kylissä ja vasta - kirkkokin Lannanvaaraan - rakennettiin vähän ennen Lymperin kuolemaa niin kuin hänen muistoksi
mistä kaikkialta tänne tultiin
no joka paikasta joka paikasta tultiin ympäryskylistä kaikki nämä Kaaresuvannon Muoniot kaikki ja tuolta alhaalta joka paikasta tultiin joka kantilta - niitä tuli ihmisiä paljon ja silloin oli hauska aika silloin ei ollut piilejä ne tultiin hevosilla - ei niitä ollut ja jotka ei tulleet hevosilla ne Lapin ihmiset tultiin tunturista poroilla joo ei niitä tullut niin kuin nyt piilillä laukotetaan ja se on tämä - aikakausi semmoinen että se on vähennyt saa että se tuntui että se olisi niin kuin kansakin vähennyt kun kun niitä ei ole koskaan niin paljon mutta niin kuin me sanomme nyt tulemme tuonne Kiirunaan niin siellä ovat isotseurat helluntaina ne on kirkossa ja sieltä on Suomesta saarnaajia Norjasta saarnaajia ja ja Ruotsista saarnaajia joka kantilta ja tulevat niin suuret seurat sinne niin että ne on viikon siellä ja kirkko on täynnä aivan ja joka kantilta tulevat sinne Suomesta ja Suomesta on hyviä saarnamiehiä siellä
jos te muistelisitte niitä vanhoja seuroja mitä täällä isoja pidettiin missä pidettiin
no se pidettiin tuossa Frikin paikassa se oli se Frikin paikka jossa vanhoja seuroja pidettiin siinä oli pirtti iso pirtti jossa Koskaman Olli oli joo ja ja sitten Raution Junnu Nikkarin Tuomas ne pidettiin siinä aivan mutta silloin ei ollut kuin hevosaikakausi hevosilla ne tultiin ja sitten niin mentiin Lannanvaaraan pitämään kun ne täällä pidettiin ja mentiin Lannanvaaraan pitämään ja niitä oli niin paljon ihmisiä näistä kylistä niin että ja ne silloin sitten siinä oli - toinen oli vanha puoli ja toinen oli uudempi puoli niin toisella vanhalla puolen pidettiin niitä ja vanhan puolen kammarissa oli postikonttori ja nekin oli täynnä aina ihmisiä ja ja sitten toisella puolen laitettiin ruoka niin se oli silloin tietenkin semmoinen aikakausi niin että ei se ole nyt niin kuin nykyinen aikakausi nyt ei nyt niin kuin täälläkin nyt tuli sitten seurahuone tuli jälkiin sen niin se kun ne vanhat kuoltiin niin ei siinä enää pidetty sitten niitä seuroja niin se tuli sitten kirkko rakennettiin tänne eli seurahuoneeksi ensistä sanottiin se rakennettiin ensistä se ja oli seurahuoneena ja sitten me sanoimme tämä Pekan Juhaniksi se on siinä likellä sitä Frikin taloa saarnamiehet oltiin siinä sitten sisällä kaikki aivan ne - jotka saarnattiin ne oltiin siinä sisällä ja siinä annettiin ruoka niille ja ja niin tultiin tuohon seurahuoneeseen pitämään sitten seuroja ja ihmiset kokoonnuttiin siihen ja ne ei saaneet jotka tultiin muualta niin ne mentiin semmoisiin oppaisiin ihmisiin jossa saatiin ruoka aina ei ne menneet tuonne jossa saarnamiehet on mutta se oli täällä kylällä oli vielä silloin Pekan Juhanin aikana että käytiin tuolla joissakin noissa isoissa taloissa käskettiin ruoalle aamuruoalle ja jossakin taas iltaruoalle ja niin käytettiin sitten ja niiden matkassa oli jotka oli niin kuin jostakin tulleet jotka oltiin heidän oppaita niin se käytiin sitten niiden kanssa syömässä ja se sitten otti ja se tuli sitten se Pekan Juhani tuli sokeaksi ja se oli vielä vuoden jälkeen oli vielä ne saarnamiehet no se oli sitten ei ne siinä on vanha piika joka on viisikymmentä vuotta ollut siinä emäntä oli - emäntä on kuollut jo niin aikaa siitä ja siinä ei ole kuin ruokkopoika tyhjän ja se on heidän niin kuin otettu kotia no ne sen vanhan piian kanssa ovat siinä kahden sitten ja ja se Juhani tuli niin sokeaksi niin että se ei enää nähnyt mitään no ne - nuo piikaa sanoo näin että en minä ala niiden saarnamiesten kanssa taajomaan en minä ala niiden kanssa taajomaan vain Juhani sanoo näin että voi voi kun minä näkisin niin minä laittaisin vaikka itse niille ruoan no se sanoo piika no riettaan paskaa sinä nyt laitat hyvä kun saat omaan suuhusi kun on vanha ruoka no se ei ne ottaneet sitten no se sitten ottaa tämä ruokkopoika sanoo sitten näin että kun saarnamiehet pidettiin tulla niin että tuohon Sakon paikkaan että siihen tahtoa saarnamiehet no se tahdottiin siihen sitten sisälle nämä - mutta niitä enää nyt ollutkaan enää viime aikoina niitä on ollut kuin kaksi kolme saarnamiestä no ne saatiin siihen sisälle ja siinä ne on nukkuneet ja siinä ne on olleet tänä talvenakin vielä tähän asti siinä Sakon paikassa
missä silloin aivan vanhana aikana saarnamiehet asuttiin
no ne asuttiin aivan siinä Frikin paikassa siinä Frikin se on nyt hajotettu se Frikin paikka kaikki se oli Natta ja Stefanus siinä joo ja ja sillä Stefanuksella oli vaimo mutta sillä Nattalla ei ollut se oli vanhapoika ja kun ne kuoltiin niin silloin se - ja niillä ei ollut kuin yksi tytär tyhjän ja se on sillä on talo ja se on nainut ja se ei huoli mitään mutta
no missä silloin vanhana aikana se seuraväki asuttiin ja syötiin
no ne - asuttiin kotonansa ja syötiin lappalaisia oli paljon kymmeniä satoja saa että satoja ihmisiä että tunturista tultiin ne mentiin taloon jotka oltiin taloissa sisällä ei niitä silloin ruokittu siihen aikaan ei niitä ruokittu kuin saarnamiehet tyhjän siihen aikaan ne oli semmoista hoitoa lappalaisiakin tuli tunturista nyt on tietty seurojen - aikana ei niitä ne mentiin ne asuttiin taloissa talollisten kanssa ei niillä ollut he vielä nämä talot niin kuin nyt on niin ne tehtiin ja jotka olivat tulleet muualta oltiin oppaat mentiin sinne syömään minä muistan ei ne ole niin kuin tähän aikaan oltiin niin kuin tähän aikaan nyt saa sanoa että nytkin ja nyt on loppunut se saarna pito se on niin loppunut että minä häädyn kyllä sanoa niin että sitä ei ole paljon enää ollenkaan se on niin - niitä nuoret niin kuin täälläkin on niin vähän niitä ihmisiä eikä ne nyt niin perusta niistä mutta niin kuin Kiirunassa Kiirunassa on eri hoito siellä on ruoka kaikille kun tulevat helluntaina saarnamiehet kaikille ruoka siellä on kaikille tuli mistä hyvänsä ei mitään muuta kuin siellä on hotelli siellä on semmoinen hotelli jossa pidetään ruoka kaikille ruoka ei mitään - kun siellä kirkossa sanotaan kaikki tulla sinne syömään ja jos sitten nyt on semmoista asiaa niin että jokainen joka nyt viikonkin siellä käy syömässä niin niin kyllä se tietenkin on soma niin että antaa sinne äyrin ja sen minä en pidä minään mutta läntisenlaisessa sanovat näin niin että ne rahalla ostavat uskoa ne sanovat niin länsilaiset ainakin että ihan rahalla ostavat no ei se ole nyt mikään että jotka ruokaa laittavat siellä että ne rahan antavat sinne ei se ole väärin
kuinka minäpä semmoista kysyn kuinka vanhana aikana kirkossa käytiin kuinka usein ja koska
no se oli semmoista asiat että joulukirkossa käytiin joilla oltiin hevoset ne käytiin - hevosella ja joilla oltiin porot ne käytiin poroilla Vittangissa joo ja oli se oli joulukirkko Vittangissa joo ja sitten oli Kaaresuvannossa oli pääsiäiskirkko joo ja niin mentiin sillä joo kun oli poroaika ja ja hevosaika niin mentiin sillä lailla mutta minä en nyt tähän aikaan ei mennä enää - joulukirkko eikä - no pääsiäisenä ruukaavat olla tuolla Kaaresuvannossa siellä ruukaa olla saarnamiehiä Kaaresuvannossa pääsiäisenä pääsiäisen pyhinä mutta se on vähän vähässä - se on nyt ei ole niin kuin ennen se on vähässä mutta se oli semmoista asiaa ennen maailmassa kun oli Antin päiväksi minä sanon se sanottiin Antin päiväksi niin se oli se Antinpäiväkirkko tuolla Jukkasjärvessä se on vanha aika se on siitä on pitkä aika viisi kuusikymmentä vuotta aikaa kun minäkin muistan sen ja minäkin olen käynyt minäkin olen käynyt siitä on kuusikymmentä vuotta aikaa kun minäkin kävin siinä Antinpäiväkirkossa syksyllä mutta silloin ei ollut maanteitä mutta kun oieti mennä tänne noita vaaroja ja jänkiä hevosella menimme yhden tyttären kanssa sanottiin Antinpäiväkirkoksi mutta nekin on loppuneet aikaa jo aikaa maailmasta niitä ei ole moneen kymmeneen vuoteen ollut enää ja niin kuin siellä nyt on nämä ei ole nyt nyt ole enää tavallista että mennään tuonne tavalliseen kirkkoon niin kuin pyhinä joskus mennään tuonne mutta ei ne lähde mihinkään noin - sivukylistä mutta kun se niin kuin juhla-aika
niillä oli ennen pitkät kirkkomatkat
voi pitkät kirkkomatkat ainakin hevosilla ja talvellakin kun mentiin piti olla roukua taljaa päällä kun mentiin ja paljon meni joo ja ruumiita haudattiin tuonne Vittankiin niin kuin tästäkin kylästä ruumiit vietiin sinne kirkonmaalle no siellä oli kauhean paljon hevosia sitten ja pakkaset kovat ja ruukattiin tavallisesti ruumiit haudata jouluna ja jotka niin kuin jälkeen joulun - kuoltiin ruukattiin haudata pääsiäisen aikana sitten ennen kuin fööri loppui mutta pitkät matkat oltiin vain ja sitten tuonne Jukkasjärveenkin kun Lymperi-vainaja kuoli siitä on tietenkin mutta minä en muista nyt vuosilukua mikä se oli kun niin sen pääsiäisenä haudattiin ja oli jo niin sääriitto ja oieti vietiin tuonne Jukkasjärveen hänellä on siellä perhehauta jossa hänen - hänen vaimon sukulaisia oli ja se oli jo niin kevät oli se niin että se oli jo hiljainen kevät vain ei se ole niin kuin nyt
kuinka vanhana aikana jos kesällä kuoli
se oli vanhana aikana semmoinen että jos kesällä kuoli tässä kylässä että se oli tästä me sanomme niin kuin puoli pelikuormaa joo niin se vietiin yksi harju väylää myöten ja kaivettiin sinne kesäksi siksi kun tulee - kesän ajaksi kun talvi tulee niin otettiin sieltä sitten pois se arkku ja vietiin talvella kirkonmaahan paikalla kun talvi tuli joo ja mitä lapsia kuoli niin niin se oli justiinsa tuosta poikki väylän niin se kaivettiin siihen lapsien ruumiit joo mitä tuolla sitten niin kuin tuollakin Ala-Sopperossa siellä oli samaan lajiin että poikki väylän vietiin ei niitä kun ei ollut maanteitä silloin eikä kulkuja niin se häädyttiin aivan sillä lailla kulkea semmoista se oli kyllä se on ollut ankara vanhoilla ajoilla joo ja hevosilla kulkeneet ja paleltuneet paljon niin kun oli tuoltakin Kuttasesta ja - kaukaa sieltä tuolta sieltä ylipuolelta poroilla kuljettiin tuolta Sekkutuvan kautta kun ei ollut maanteitä vielä silloin poroilla kuljettiin tuonne Kiirunaan kaluja vietiin sinne poronlihoja ja ja kaikkia vietiin ja sitten ostettiin itselleen ruokaa tuolla isot raidot